मानविया योग्यतायें बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना नैतिक है या नहीं। ये कई कार्यों पर निर्भर करता है। जैसे कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है और इसे लागू करने के तरीके क्या हैं। यह बिशम नैतिकता, विज्ञान, और समाज शास्त्र के जटिल प्रश्न में समेटे हुए होता है। इस मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए। हमें ये समझना होगा कि नैतिकता के पक्ष में क्या क्या है। समाज और मानवता के कल्याण। प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर समाज और मानवता के लिए लाभदायक हो। तो इसे नैतिक माना जा सकता है। ज्ञान और कौशल का विस्तार अपश्रम का निर्माण। प्रौद्योगिकी का उपयोग काम को आसान बनाने। और श्रम दान को कम करने के लिए हो सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग मानविया योग्यतायें बढ़ाने के लिए तब नैतिक माना जा सकता है। जब इसका उद्देश्य स्पष्ट हो, ये न्यायसंगत हो, और सभी के हित में हो। लेकिन इसका गलत उपयोग असमानता प्रौद्योगिकी का गलत उपयोग समाज में असमानता। और नैतिक संकट को जन्म दे सकता है समाज में असंतुलन। गलत नीति और आवश्यक गाइडलाइन्स के बिना ये समाज में असंतुलन ला सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए। स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और पारदर्शिता हो। नैतिक उपयोग के साथ ही इसका विकास मानव और समाज के लिए लाभदायक बनेगा।